Kapuna tee pande suone papa anggi suale sua'n <hesitation> ewongan kumokuru woyer <noise> suwone papa anggi <hesitation> apatu foyane suwone papa anggi tomatato rumongon, kapurnete mewang suane ajaren isemua taton rakirtoo pomen sisey tan yee mokuwo mataku nukepurna karna yaa kinarkikie nakapurna teleni yaku mataku momia kapurna sedangkan ore wi suembing se puale tuune kapurna ya mataku.